صراحة ما أعتبر نفسي جيد بالزراعة, لكن عندي إهتمامات بالنباتات المنزلية, الورد, ال- يعني النباتات الخضرا الصغيرة, أحب أشوفها مزهرة, وحية بالمكان, تعطي المكان يعني ألفة وطبيعة محببة إلى قلبي صراحة, <hesitation> ومنظرها كمان مرة حلو.